मरहरा ए म्हारा करियर की टेंशन हो रि च मु झा जॉब। करत तो रु या कुछ न्यू चलो करु या मु जो नौकरी कार्यों मु उम्र हो लागो रो करु तो करु तो करु कई या म्हारे समझ नि आर्यों जो कम आभार कर रायो चू उसे मु काफी कुछ सिख तो रायो लेकिन माई कभी कभी लगे च की ओर चीज स्टार्ट करु न करु तो व चीज। मारा थाई परेशान करे च ये काम में मै डर लगे छे की। कैरियर बनेगा नि बनेगी ई कम सुजैद कम आवेगो न अवेगोटो में सलाह देव था कि मु करु या नि करूं।